දුඹුරු පාට කිව්වහම නම් <hesitation> ඇත්තටම මට ඉස්සෙල්ලාම මතක් වෙන්නේ චොක්ලට්. මොකද අපි හැමෝම ආසයිනේ ගොඩක් චොක්ලට් කන්න. චොක්ලට් වලත් විවිධ පාට තියෙනවා. නමුත් අපි දන්න ප්‍රධානතම පාට තමයි <hesitation> දුඹුරු පාට කියන්නෙ. ඉතින් චොක්ලට් එක්ක අපිට ගොඩාක් රස මතක තියෙනවනෙ. පුංචි කාලෙ වගේම ලොකු වුනාමත් අපි චොක්ලට් කන්න ආසයි. ඉතින් මට මතකයි ඉස්සෙල්ලාම මම පොඩි කාලේ මගේ තාත්තා මට චොක්ලට් එකක් ගෙනත් දුන්න <hesitation> දවස. එයා ඒක ගෙනල්ල දීල <hesitation> මට ඒක කොලේ ගලවලා දුන්න <hesitation> කන්න. එතකොට මම <hesitation> ඒ කාලේ තමයි පාට ඉගෙන ගන්න කාලේ. ඉතින් මට මතකයි මගෙ තාත්තා මගෙන් ඇහුවා <hesitation> මොකක්ද මේ පාට කියල. එතකොට මම පැනපු ගමන් කිව්වා <hesitation> මේ තමයි දුඹුරු පාට කියල. ඉතින් මං හිතනවා <hesitation> ඒ කාලේ <hesitation> මං හොඳට පාට අඳුනගන්න පුළුවන් <hesitation> තරමේ <hesitation> දැනුමක් මට තිබුණ කියල. ඉතින් ඒක <hesitation> තමයි මට දුඹුරු පාටත් එක්ක තියෙන ලොකුම <hesitation> මතකේ. චොක්ලට් එකේ රස වගේම <hesitation> මම හොඳට පාට ඉගෙන ගත්ත කියන සතුටත් <hesitation> දුඹුරු පාට කියන පාට ගැන හිතද්දී <hesitation> මට කියන්න පුළුවන්.